Amin'ny alalan'iny zany ampiasan'ny bitro ny sofiny. Lafa misy zao feo ambaliky agny, ataontsika hoe misy biby mijoko anazy, mikadikady hamono anazy zany de igny zany fomba hiha- hahamailo anazy hoe: mh! Misy raha o- mijoko anakah zao ka, aleo zaho hialahiala teto avao. Zany hoe <hesitation> miseho am'fahakingany zany igny sofiny igny.